Anee achamee ke cheret ap kei kii ngameche atoi, kasit ap kapatisheti, ko kikipe korooki kenetechi, kecherechi kemwawech kele kiae kuni ak kuni. Sitau kapatisheti kokeai kuni ak kuni. Kepe kanet kinetech tukuuk chechang'i, kepe olee kinetishee kechengkei chechang akecheng mwalimoyot konetechi kocherechi, kole ngeepatishe ikolse kuni, ikol ingwek ikol pandeki, inyoru kelchin kuni. Ko kiapaipachi cheret ap kei nepoo kapatishiet, ko kelchin nekianyorunee kapatisyonotok kinganyayai, atau alde tukuk chi kiakol cheu piasik, cheu pandeki. Ko kianyorchinee rapiniki ako kitareta rapini chatoki, ayai tukuuk chechang kapsa anet lakook ateche kooti ko kelchin nepo kapatisyet <noise> ko chang chang kapsaa.